kuu te’e títuun, kuu te’e trasnu, kutu pele ka ka’aturi jin, te’e tínuu ku este manzana <hesitation> yua kuu jaa iotu nu kasakuri yaa jena’ari. <hesitation>